والله أنا أفظل إني أكون عالم أكثر من فنان العلم يقدم فرصة لإكتشاف مجالات جديدة، أحب إني أكون جزء منت هذي الإكتشافات ، يعني يمكن الفنان يصنع أي نعم يصنع تأثير كبير ، لكن العالم يغير مصار الإنسانية ، الفنان ما يغير مصار الإنسانية. أحب إني أساهم في تحسين الصحة في تحسين البيئة ، في بناء المستقبل هذا اللي يعنيني لكن الفن إيش يعنيلي الفن.